ஒரு பாரம்பரிய குலாப் ஜல் ரோஸ் வாட்டர். செய்முறைக்கு இரண்டு பொருட்கள் மட்டுமே தேவை. ரோஜா இதழ்கள் மற்றும் தண்ணீர் ரோஜா. இதழ்களின் சாரம் ஒரு வடிகட்டுதல் செயல்முறை. மூலம் தண்ணீரில் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. அடிப்படையில் அதை ஒரு மூலப்பொருளாக மாற்றுகிறது. குலாப் ஜல் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள். அடிப்படை பொருட்கள் புதிய ரோஜா. இதழ்கள் மற்றும் தண்ணீர். செயல்முறை ரோஜா இதழ்கள் தண்ணீரில். ஊறவைக்கப்படுகின்றன பின்னர் மலர்களின். சாரத்தைப் பிடிக்க காய்ச்சி எடுக்கப்படுகிறது. கூடுதல் பொருட்கள் தேவையில்லை: சில சமையல். குறிப்புகளில் சிறிய அளவு சர்க்கரை அல்லது சிட்ரிக். அமிலம் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் முக்கிய. மூலப்பொருள் ரோஜா இதழ்கள் மற்றும் தண்ணீராகவே இருக்கும்.